A nafaa mu miŋ ti wo loŋ ka jio sumuyaandi. ka i miŋ a la siritu kandoo waatoo la. bari i la domorifeŋolu doolu bi jee wolu fanaŋ si, wolu ke noo le i ye tara i bulu jee garideriŋ fo janniŋ i be a fo la waati jaŋ, ite tiňaa noo la